Mexico on ɗo mari ɗum ɓeydude daɗi, ko ɓuri ko feewi. E leydi Leñol mo waawataa ɗum daɗi e Mexico. Leñol maa ɓuri ko to duniya, so ɓe famɗo be kaɗowol, nden fow e jaatigi ɓe.